اچھا آپا گل بات کرتے ہاں، سوئم وئیر سوٹ دی۔ سوئم وئیر سوٹ اوہ خاص طرح دے کپڑے توں بنے ہندے نیں۔ جو پانی وچ تیرن، کھیلن جاں بیچ تے مزے کرن لئی پہنّے جاندے نیں۔ وکھ وکھ طریقیاں تے نواں ڈیزائن ہون نال لوک اپنا اپنا ڈیزائن انسار اتے ستھِتی دے انسار ورتدے نیں۔ سب توں پہلاں گل بات کرانگے سوئمنگ سوٹ دی۔ ایہ اک ٹکڑی کپڑا ہندا ہے جو مُکھی طور تے عورتاں پہن دیاں نیں، ایہ شریر نوں ڈھکدا تے پانی وچ آرام نال تیرن دی سہولت دیندا ہے۔ خاص طور تے تیرن دی پریکٹس لئی بچے وی پہلاں ایہ پہندے نیں کیوں کہ ایہ شریر نوں فِٹ رکھدا ہے۔